Empat delapan au ana favorit mantolo dadar siap mantolo no wadah anana mabae mantolo tao masik fa neu kasih panas mina.